اللغات الأم لوالدي <hesitation> أج-أجدادي غالبا هي <hesitation> جداني غالبا هي العربية خصوصا باللهجة السعودية ، بعض العائلات قد تتحدث لغات أخرى مثل الانجليزية أو الفرنسية أو لغات أخرى بناءا على خلفيتهم.